طبعا افضل ان انا اكون رياضيا مشهور احسن ما اكون موسيقارا مشهور هفضل ان انا اكون رياضيا مشهور لان الرياضيين دايما مشهورين و دايما الناس بتحبهم و بتتابعهم وكمان مشهورين بفلوسهم بياخدو فلوس كتير جدا وكمان شكلهم حلو جدا و اقدر الناس يعرفونى و يعجبو بيا و يت- عاوزين يتصورو معايا كل دا طبعا احسن بكتير من ان انا اكون موسيقار